<hesitation> Karazana vinaigra sy de mahafantatra maro be izaho fa misy vinaigra sotra, vinaigra sotra io anh <hesitation> afangaronao aminà lasary no tegna ampiasana ananjy na ilaina ananjy koak- kokoa, de misy anh vinaigre de cidre <hesitation> hohanina am'zao am'zao sy afangaro n'inona n'inona de misy koa anefa magnano ananjy regny aminà randrana.